Ma nuu ka tabele nyɛ ti ba ugeri bunsɛla amaa babsan pun uhera bunsɛla, ma wa bɔta n ugera sɔ'ɔŋa gana bunsɛla. <hesitation> yia, sɛla n sɔi la de la, sɔ'ɔŋa a de la sɛla ti fu wa nyaŋɛ ugera fu wa ta bɔta ti fu ukɛ koose ta nyɛ ligeri a puan. Dagi fu loose e ma'a amaa fu ta'am ken ku e obe ninɔ, amaa fu san bisera bunsɛla, ma ka nyɛ ti bunsɛla tari tuulum., a tuulum de la dini. Fu kan nyaŋɛ kube obe ninɔ, fu kan nyaŋɛ dikɛ e kiŋɛ da'a ta koose, fu ka nyaŋɛ yeti a boi yire la dugera fu mɛ. Hali fu san ka bisɛ fu miŋa suŋa daaseere a ta'am ta sum fu koo a sum kɔma mɛ. So, ma ka ti'isɛ bunsɛla de sɛla ti ma wa yeti ma wa bɔta n uge.